Thi ma' este ta nkuan jwa'n yala nak <hesitation> nchea njwi'n mxi'tiba', ma'ba nketema' yal na jwi'ma pa ndo zi po naxte zi mdin, jwa'na nlya ma' yek mdin na, nchema' mdin zebay ndaza ma'mdin pues, mbay thiga ma' mjwi'n, njwi'n- njwi'n yala na xe naka nche nzina nzo toz ma' ndole ngixa' ma'ba nke len yo'na nlyabe ze xe nke ma'taya per yal naxte ma' per ma'ba nke nke- nke este do ngod na nke bend ma' po nde thi ma' bix nlya lo do ngod na nya ma' xanak re mblyax, xe nak ngelas nchux ma'ba ngelasa mbliax- mbliaxna maba ta zyn nke lo do ngon ma ne ma', ne ngixa blam ma' loney karrea' ncha chaka- chaka ncha ma' nchal ngixte' ndo ngoda ladma ' ta mod ty'ata nke ma' asta mbiz ma' ze jwa' ngitx ma' za bay jwa'na nak ma' njwi'n.